Nana'k al ta malada sone au afadas ae mai ho ami dode nasu ulang ami moke maaf mungkin karna ami nana'am ta malada te mai ho ami tao ulang an nanti besak a faik esa sone mai mi'a seluk nai ami ia.